माझे केस वायले वाढले थय। ना वायले थोडे मीडियम कर। सिदिक चे केस बारीक कर आनी फेड गेल। पण चडूय बारीक करंणका।